Alas güenas nochis, llamu pa dal enteracionis dun robu que ei presenciau ara mesmitu. Ei vistu a una pressona aforçal la puerta dun cochi i aluegu s'á marchau en guiandu mu ligeramenti. Á síu ai unus menutus, ena calli Badajós, paí pal númiru ochu. El cochi era colorau,i me paeci que la su matrícula prencipiava por trenta-i-cincu i la primel letra era la hachi. El lairón gastavauna camiseta azul escuru i una gorra. No ei síu escapás de vel más ná, peru no m'enllenava l'oju. Puein mandal a angunu de seguía pa mirá-lu?